في يوم من الأيام ضاعت عائلة من الطيور وهما <hesitation> طايرين في موسم الهجرة، الرياح كانت مرة جوية والمكان بعد مدة لجيوا جزيرة صغيرة يجدرون يستريحون فيها، وفي الجزيرة أكتشفوا أن هذا المكان صار مأوى لهم.